Mi waawi waawugol ko ɗi fish moƴƴi, Miɗo ɗonnoo ko laawol makko wiiɗi. Ko laawol makko wiiɗi, Sabu o waawi waɗde ngol sabu o heɓi duuɗal ka njaraama, Ɗum ɓuri heɓugol njogorde sabu o njiyataa haɓugol ngol fota. Ko kaɗo kaɗo, miɗo waɗi waɗde e hoorey ɓamɗe ngal, Miɗo heɓi semmbugol e njiggaama ngol.